Mapir shinnkafa n inga mbizi bwatu mapu ahani tugu pu mal agur kwasai aka yayirhe aka yajrnhe dka maggir nheh tuguduwul aka ntsir ma ga mbiziya bwati tugur kwasai tagumadar nheh gup u mal neh ga pu magir nherga pu yajr nhheh kagar kwasa kaka madarne tugada wul kagar kwasa kaka mdarne tugada wul aka sukwat maga h suhwar magɗza kago bwats shn kafar nheh mag ɗza kaga pu kaaga kwasai kaka wazar nheh ni kagu pu alaguy ata tray kagur kwasai tugu da wul waziyar nhch ni dara son jjulbu lageh kari sukaka da pu akwa teayu tisukkwar nheh agu ti dar pu akwa league ti sukwar nheh aga ti sukwar nheh kaka tugu wulni tuga diga wul wuzyarni ka mbizi ka dulba shinkafar nhch ka srya bwata ahani kagu putu salad kaga aheh kaga putu tomatur kagu da magu yidi ma ga putu yaji nheh ahuni aga tewatsai kagu pukur maggir nheh tuga walai agur awatsai tuga wul wazurni dara ɗara mbizi ka kwasai tu yara mbizi ka kasi tuyard mbiji ka viata tea dzu pua duka shilak mapu shilate tugu putur malur mheh kuga puhor magir nheh kagu puhur mheh kuga puhor magir nheh kaga puhur nchita yajnr nheh kaga kwasai tugu wul ni hani tuguda wulni ma hyel na wazarna dara dulba kanayuri tuyaerd u twasai kwaima ata bwati anyar daku naka yimmi yimm ah ah hajju ymmi yimmi yrmmi ah ah bwati viti ata uhu lea dzi suwaɗziti ɗzigti uka uhu kadji sauɗziti ha yar puti ata tray ka yar puti mae. Kaya puteut tomatur kagur purwar yeji kayar pukwar magi musalaɗ aɗi ma ka buta putvour kagir kwasai kaka maɗarneh mapu ahanima gra. bizi bwati kagus pukwur yaji nheh tagu puk malur kagus som maka ntsir, a ga mbizr pukwur to. ator nheh ka purour yaji nheh aga ppuhu malor mheh na gur kwasai kaka maɗarnha wazu hui ɗara ngusi ɗara bga suda ah ah iya asina mur som suda yor som suda iyarna ka hyel tsanta lamur damu ya kwai iya ka hyel ngyar tugur yo nɗigheh oni ma hyel ɗlaga aga suntan lamur damu a ya sonta la. uri haa iya asuna ga bwata lamuri shin kaya ah yi bwata lamori ghu bwatalamur shikaga a daku and pwa tsuwai muar kitsi akwa ntasai aga putor yajir nheh kaga pukur malur nheh kaga pofeur magg nheh kaga putor ntsitar nheh kaga awatsai magu putu astitair nheh ga kwatsai ga hi maga hi ga sa yimi gu ɗlapui gu guaidreni ala ɗlakor nheh magu ywadieni ala hyel ɗzada dulci hyel alaga arpae teuma kagir bwati kana maddar-nheh ni shinkafa tugada wul ni lakar ada mbini lahar adiya mbihi wa lakumar adaso yimi adeyo sa gimi wai lakuar magwu bwati adi ya sa yrmi wai ama magur sa ka wazarn ho ma gurdaya hu wai. Shinkafanima lakurari adasayimi lanumar adiya sa yimi wai tuga wulni tuga wul shinkafani ma lutumursa yimi lakumar adiya saw ai magwu bwati ga bwatini mapu mulur nheh kayaputor ntsitar nhen kagu pukor galaɗ tor nheh gaga putur tomatur nheh agur kkwasu kaga madarna tuga wulni tuga wul shinkafani ma laka ta zindi pwar wai nndi gheh aya kwamana magu putu yimi daci iya iya ndi bwair mai aya iya mi tara bwi tuna kura ngo ndi bwa shinkafa ngi bwatu alamu dza asinar dza bwati hasa latulaka ka dzhi puti ata tray reanɗzi pwi a lari ana sukur nir yar akwa tray damu teadar kwasai tuggu wul shinkafani ndi tara zindi pwari adiya bwatu dawai dza bwa yimi yimi ma bwa yimmi ymmi mon puti ata tray ma adi soda wa ama ga nda sirni ni kwasotu ɗzu da diye iyɗ usu dza ka hyel namur damu dza mur pwati yo iya ndr zirnhe ah ah iya asina ma gu son ta lamur ursoda ya a cita dugu tara bwamabwa gagata bwatini dugu tara bwama bwa ga ga ta ga bwatini kaga tr jam sukwar nheh mpitu kugu pwa kumar nheh kaga pwu karir sukwar nheh kaga pu malueneh aga yati komai ɗza ti tsam. Ka gur suma ga pu magr nhen ga pu ncitar nheh ga pu malur mheh ga pu mur nhehshan tuga wul ahanuyi magupu surnai gu puti ata tray gaɗa kwasu kaka maɗar nheh mmaɗornheh ma ango suɗa ma kuri mur ɗzaktama agur kwasa makur hyel asiyakadamu wa pi a ya sal asiya kaɗumu ndiga hyel asiya kaɗamuya a hyela siya kɗamu amana hyel asiya koɗaml iya ndvari yo ka hyel siyakuri ma hyel siya kon mura som or ka hyeh nggar bugur bugorosi vi tura akwai sangurai mu hyel siyaku wziyarni ma hyel nadari dara sunwa vi tura akwi sangurai shinkafa ga wu fa madukura ndi vibi are dzaviti yimi yimi ɗza pwatigimiyimi ka kitsi yimir ni a hwi kuigar ni koga tsu shinkafa laka adiya sa yimi wai ma pu yimar hankur ga pu yimar dai dai ani da ma pu yimar dai dai shine ani dha tuga wul nhi magu ha pir iya pwanamur yimar ɗavaigu hapir ah ah hajja hyati ka pwi alamur yiminari dai da kasa gu kitssi ɗunlan teasa magu pwalamu atewa yimi ka ɗzi pw ana yimir ta mbuni ka ɗzi buta bwa kaga sukwar tatashai ni na kanur sum kaka madarma kamur nzir muri yo iya nti alamuri ya tara akwa vi ahani diya yatasi yo muardza kada kaga sti magu muar katsi wai kaga yabi sini yo yati iya kat sartsi. Ti alagor diya kagur sum kaka madarma ya ti alamur da mba vui diya agur vuiahai arya vur anagheh ma mbi diya aga uui alamur diya haja a ya vui iya ya vialagu iya mana ma mbi ya vi kaga allawar vui tuga mura yay aɗlawar yo ka hyel malaeageh klulan ani yo kwarmana n ɗiye ma cinkafa kudi ndinbwar wai shinkafa aka ntsir ga pu ntir ari kudzi dara bwa tea putur ka puti shinkafari ka dzi pua mapir aka nsitar nheh ma ngu tewasai ana malur mheh ma ga tewasai ma kura nsitai ma ga pu magi kagur kwatsai kaka mai ɗarma ma hyel siahur arpai gura ɗulba ainta ka gur pwi akwa tuga wul waza ma hyel nadorr dana ɗilba nayur hayur kwutsar kaka wuzarna a hyel siyakur mur bwati a su dza kwamana ka bwati alamur da aza a iya ya bwati alama shinkafa tug awol ni nu kuraa ndi buri dza bwati ɗa war mandi tara zindi ɗza bwati ɗa ama kwar na tsiyt ni ɗza bwati dah shinkafar prusik mapir uta tray putsuk ahani tuga wul ni shinkatfa din dura jidi tara za ndi tai sukvar ma da wai dza ti yimiyimr hilulu. Yimi buluw alugur yimar ɗlugur malar ta kri ndilaka ba kur ndika pur ma ndilaka ayo tugheh wul dzai zindi yar wai ha aini ghi hyati akundai ya ai yita sim duvi wa iya ah ga zundi tarmana ko kwavi akwa vivi tinni unh kwani ghindi vitr tari ah yr tandi mai iya hyati gagur mbana tar muri tuga wal suna ahani waza can ni tuga wul ni ɗulbu tum ya bwati aladar tuga wulni dara kwasai aka malir nhi aka magir ni aka nsitair ni aka wanan aka saladur ni da malur ni ɗa magirni da ma lurni tuga wulni gambizi kwasai kaka wazar nheh kaga puti ata tray kagur kwasai.